இங்கே சில பொதுவான சமையல் பாத்திரங்கள் மற்றும் பானைகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றையும் எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும். வாணலி பொரியல். பொருள்: பெரும்பாலும் வார்ப்பிரும்பு, நான்ஸ்டிக் அல்லது துருப்பிடிக்காத எஃகு ஆகியவற்றால் ஆனது. பயன்படுத்தவும் முட்டை, இறைச்சிகள் மற்றும் காய்கறிகள் போன்ற வறுக்கவும், வதக்கவும், வறுக்கவும், பிரவுனிங் செய்யவும் சிறந்தது. தட்டையான, பரந்த மேற்பரப்பு அதிக வெப்பத்தில் விரைவாக சமைக்க உதவுகிறது. சாஸ்பான் பொருள் பொதுவாக துருப்பிடிக்காத எஃகு, அலுமினியம் அல்லது நான்ஸ்டிக் ஆகியவற்றால் ஆனது. பயன்படுத்தவும் சாஸ்கள், சூப்கள், கொதிக்கும் பாஸ்தா அல்லது எஞ்சியவற்றை மீண்டும் சூடுபடுத்துவதற்கு ஏற்றது. இது உயரமான பக்கங்கள் மற்றும் ஒரு நீண்ட கைப்பிடியைக் கொண்டுள்ளது, இது கிளறவும் ஊற்றவும் எளிதாக்குகிறது.